E karazagny sakafo nentim- <hesitation> paharazana amignay agny zagny a, da misy gnagny hoe tababoaky, io tababoaky io sha da mizakà gny bokala, andrahoinao bokala io miaraka ame rano de hoanina miaraka ame <hesitation> siramamy, de tababoaky gn'izaka anazy.